Për të kaluar xhunglën vetëm, do të pajisesha me veshje të përshtatshme, repelent për insekte dhe provizione të mjaftueshme. Do të studioja rrugën dhe do të mësoja teknika themelore të mbijetesës.